طبعا يومي المثالي هو يعتبر اكثر ايامي واكثر ايامي الروتينية. اصحى الفجر بدري يعني اصلي افطر اروح الشغل طبعا انا شخص متفاني بشغلي. ما استخدم جوال ولا استخدم شي في شغلي. ارجع البيت يكون عندي كمان شغل اخلصه. واتصل بامي وانام بدري